Laha zaho ro tsy maintsy mandinga sakafo maray na sakafo midy na sakafo hariva añatiny ñy heri-tao, aleoko tsy mihinan-kany maray, zay ñy safidîko zay, zaho maharitse tsy homan-kany maray fa ñy tsy hihinan-kany midy noho ñy tsy ihinan-kany hariva tsy zakany ñy vavoniko.